Jarɗe maɗa ndiyam, a <noise> subake yargo ndiyam jolloji na, na ndiyam <noise> famfo. Gonda yarugo ndiyam jolloji kanjan nyawu na tautaɗan mo'ina